Karazagna fitaovagna elektrônika: <hesitation> ery lafaoro regny, avy eo koa frizidera, congélatera, miksera mba fagnamboaragna jus zainy mikmiksena raha madinidiniky, avy eo kaofa hamana rano igny de mampiasa bouilloire de rice cooker andrahoantsika vary, mba mizahazaha tele ndraiky koa ma- kaofa andavanandro regny avy eo kofa tia raha maresadresaka an-tragno mandefa hely subwoofer regny koa.